izy ka fa mafy lôtry radio, tsy maintsy magnatogna malôha miangavy ee, sôdy mbô afaka atao môramôra hely raha magneno azafady fô tegna le fa tsisy tsisy, tsisy koragnanay tegna tsy ifakaregnesagna fa eky, izy ka manjary atao, izy ka tsy possible alô, fa eky zahay ifindra antagny afa ee